Itony aby a karazagna lasopy fantako: lasopy légume a, dia lasopy tongotr'omby a, dia lasopy <hesitation> akoho a, dia lasopy sicril.